Budaya India so na negara ndia negara lasik ndia ma negara ndia negara manuk ndia. Boma sila dede'an na boe o ala ta pake kada dede'ak kada esa fa ala pake dede'ak kal bauk ka, te hu ala hi pake dede'a ba'u ndia lae ndia-ndia supaya dede'ak kala beragam nai sila negara na. Ma hatoli sila esa kokolak no esa so na neulauk ka.